ما أدري الطريقة بالضبط، بس كنت مرة شفت أخوي كان يسويها، إيش سواه؟ كذا حط كرسي وطلع لين فوق لين السجف، ويعني صار يسوي كذا حركة دائرية، لين خرج المصباح هذا ، وبعدين يعني خلاص أخذ الجديد وبنفس الحركة الدائرية ولكن يعني الإتجاه المختلف، صار كذا يسويه <laughs> وبس.